Manurut au binatang na keluar malam hari, ya naparjolo, misang musang, torus kalong, muda idokon alak ison. Jadi anggo saro diau, binatang nadua on ngana a porlu tiruon i son, harana mula songon musang, modo arian modom deia, borngin baru cari makan, pula idokon anttong kalong museng! Mula songon istilah sannari i adaboruna nakal mai, arian modom pala borngin baru manjalaki mangsa mandapot epeng <noise> jadi on binatang naduaon manangana di tiruon diauon sanga songondia ahana. Cuman anggo musang antong songoni songondia pe ia ahana, inda pola mangganggu ia tu halak, modom peia arian nasip deia songoni, tai anggo kelelawar attong, modom pe songoni pupu brisik sajo songoni kotoran nia turtudia!, jadi kaboratan kalak. Jadi anggo musang, bope sanga ijia ia aha, inda raia makkuling inda raia mangganggu halak, inda brisik ia, malaku arian modom! Borngin baru cari mang- cari mangsa cari makan, a mule songonma nggana setiruon sabenarna on sanga songondia, songon sistim ni misang i baen, muda arian modom iba! Borngin baru cari makan, idokon kalak mei iba alak nasolabo, apalagi adaboru jaman sannari!. Misalna arian modom ia, songon nai dokon nialak bagenkan micet diaragam ni kalak, mula arian attong songgonima, cuma ima kelebihanna muse muda songon sannari, mula songon namarmicet micet antong inda pola iba ke haor tujae tujulu be! Muda mudapot iba alamat nai i topotkon, ha songonima anggo sannari muse ahana, muda najolo sanga tudia sajo keiba manjalaki adaboru, a anggo sannari inda porlu dao dao iba be naponting, main i sosmed, a cocok arga, main, inda cocok, mattak! I doma nau boto. Jadi anggo cara hidup ni misang, inda si tiruon, kalong pettong inda sitiruon, harana palagi main malam biasana idokkon kalak dei panakko, mula bahasa di jawaon pencuri ning kalak, harana muda arian modom doia, tai asi dong motornia? Asi dong mobilnia? Idia dapot ia epeng nia nanga nakarejo karejo ia namodom do ia ninna, jadi isonma. naduaon mana dong sitiruon ison sanga nadia.